La barëtta, bërüciu, pasamuntagna, la caplin-a, ël capèl d'lan-a, ël capèl parasul, l'an ven pa ën ment d'autri